Nan cu nən mi aa jiba naa amana, a jiba naa be nda bari ci, jibau ka jib du bəlam gadaava ci naa kakasku. Ka dlama be tauranke ka kalwi məgənyi gaaɗa ləme ci, ka de ka mətun nda jaaya ii ɗa gara. Kaakasa bari di ci lakutu mi kaa dlama du kaasən gu, ka kate ri gəri nən ciye kaa kəmu naa kaarak rayuwa mi ka dlamu, sannan kaji ritiwu ye kaa kəmu naa kaarak gu.